طبعا ممكن <hesitation> أسأله سؤالين من خلالها ممكن أعرف <hesitation> كل المعلومات عن هذا الشخص، أولا أسأله عن طموحاته في المستجبل، وإيش ناوي يحجج؟ <hesitation> السؤال الثاني أسأله إيش درس وسوى في في ال- في حياته السابجة؟